Hiŋi ii be tɔmbɔ kɛna ii bɛa, yae waŋga maŋgba, hiŋ ii weɛ bɛ nana, ii seŋje ko mu ma, hiŋi ii ma wo ii to ta jɛnikeŋla, ii seŋje ko mu ma, boii kpao ii ya kɛ kaŋluŋde bi ma. Kɛ ya nu ko. Ii kia kpao, weyɛ ai ko bɔa. Weyɛ a koe lɔ bɔa, hiŋi kaŋɛ ma kolo, kɛ ya nu kii kua la. Kɛ hiŋi kaŋɛ kolo, ii ma mɔɛ kipi. Sɛ mɔɛa jɛnikeŋla. Ta mɔɛa lia jɛnikeŋla. Kɛmu anu kuŋ boi be ya ii ye ɔɔ anu kuŋ boi be ya mɔ bi ye. Anda boi be a ye, pɛŋ ii to jɛ keŋ la. Kɛ hiŋi lɔ kaŋɛ kolo, ii my mɔɛ kipi keŋla. Ya kipie keŋla, a be tia bɛna. Kaŋluŋde bi ai koya. Hiŋi a koyae, bɔ mɔɛ be taayɛa. So hiŋi ii bɛ to na kaŋ gbi, mɔ a waŋga maŋgba, tiŋkɛ ii weɛ ma wo ai to ko, sɛ mɔɛ a jɛnikeŋla. jɛnikeŋla, anui mɔɛ basa. Kɛ ii jakuɔ, ii be kuŋda mɔɛ basa